Taôn̈o iraky amby roaplo sy aroa arivo ndraiky izen̈y aminakà. Misy midika <hesitation> hatsarana hafa koa fôtony misy zandriko araiky koa izen̈y teraka tamin'andra izy io. Nahazo zandry araiky izen̈y za de tsara ravoravo.